सामान्य धूल साफ कनो थै। माइकोफाइबर कपडा या क्वी मुलायम डस्टर हो हम उपयोग कर सकदा छां। जैसे की सतह पर खरोच ना आ। अगर हमथै गहरी सफाई कन त हम हलकू गीलू कपडा क्लीनर इस्तेमाल भी कै सकदा छां। जनकी हम कौलीन इस्तेमाल भी कौर सकदा।